أكيد أنو الإنسان كل ما تقدم في العمر تقاضت به الحياة، لأنو يكبر في السن و يعود يبدا يخرف و يبدا يعود ماهوش عارف صلاحو، و مبعد تعود ماكش لاحق للتكنولوجيا و يعد الذريا يلعبو بيك، واحد يقولك جدي فاقو واش تعرف نتايا و واحد، كل واحد واش يقولك، سما المخيرا أنو إنسان يتقبل الأشياء.